Kite ore males undame. undame sua'ne mamake yodium sua'ne mamake betadin tan ore tera one tomuwilian memake kapu one kapu to pangisu ore tera ne mangala kapuone undem ne one kokuru te'e sinon sulirik ore sua'ne sonsukintal jadi wi mangala tuong kukuru' wo pangisuh ore one na les tongolowen kacu wi tampelang wu ikian makuto tera <hesitation> marrume apato pinanampel.